مش عارف يعني، دي حاجه مقدرش اعرفها، بس اعتقد ان هيتكلموا كويس يعني هيقولوا حاجات كويسه، لان الواحد معملش حاجه وحشه في حد ومأذاش حد فإيه اللي يخلي حد يقول حاجه مش كويسه في حد مأذاهوش، فأعتقد ان الكلام هيبقي كويس يعني.